जहाँ हल्का नीला देख के हम्मे बहुत अच्छा महसूस होला ओही गहिरा निकल <hesitation> सोचि के हम्मे उससे कउनो जुड़ाव नाहीं महसूस होला और गहिरा नीला रंग हम्मे बहुत रहस्यमय लागेला। अइसन लागेला कि ए रंग अपने अंदर बहुत गहराई लिहले बा और गाढ़ा नीला सोच के हम्मे थोड़े थोड़े डर के भी आभास होला। खैर गहिरा नीला रंग के कपड़ा बहुत जानी के बहुत पसंद रहल। हमहु पहिनिला लेकिन हमार पसंदीदा कलर गहिरा रंग नहीं हवे। अइसन कहल जाला कि जे जवन रंग ढेर पसंद करेला ओकर व्यक्तित्व भी ओही हिसाब से रहल एही नाते अइसन कहल जाला कि जे ढेर गहिरा रंग पहिनेला ओकर व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय रहल। गहिरा नीला रंग पहिने वाला व्यक्तिन के रहस्यमय हम खुदे देखले बाटी।